هل تفضل أن تكون رياضيًا مشهورًا أم موسيقارًا مشهورًا؟ ولماذا؟ بفضّل أكون رياضيي مشهور، لأن الرياضة تجمع بين الصحة والنجاح والشهرة تقدر تلهم الناس عن طريق إنجازاتك الرياضية وتكون قدوة للشباب كمان الرياضة تحافظ على الجسم في أتم صحته وتمنحك طاقة وحيوية